Sogonima paling kotu mangan dohot dongan-dongan i, sorenai mattong dohot kotu <hesitation> borngin nai paling aha naadong di lopo i, ceplok telor pe jadi do, asal ma butong, naporlu tabo-tabo asal butong ido napenting ilala, dari pada masuk angin. apalgi iba sada-ada iba nda dong dongan. marun iba inda dong paturena be. apalgi tong sada iba di bagas do. ulangmate e. pentingmanan do apenting di iba. Anggo <hesitation> pala nagiot kawin acarana acara na mulaina non marpokat sampe non na tu mandohoni sude, pokokna tong pajolo nai pasorah nai kan aha doi pihak alaklaji rap adaboru, andigan acara naon, baru idokkon tu natobang-tobang, natobang-tobang on ipio ia masude, akka na tobang na alim-alim ma sude nadihuta i, natobang na dihuta i dipio ia mai, andigan do alai on anak ta on adong giot nihalai giot lakka matobang. sonon-sonon baen kalai ninna ma, di kumpulkon mai na songon kahanggi. anak boru. mora di kumpulkon ma sude, namanyambut on. pala tong adong na aha nia acara nia giot godang bisa di baen, harana adong acar-acara on sanga songon dia giot niba. giot kawin on, orang tua na pe giot nia, dia ra orang tua nia na songon perangkat alat shalat sajo do, otomatis aha. Dibaen non acarana, mulai non namarpokat sabagas. dong sabagas pala adaboru tong tu laklai <hesitation> marpokat ma di bagas nisi adaboru, mualai marpokat sabagas sampe tu marpokat mangan sipulut guarna, muda mangan sipulut on guarna di <hesitation> bagas ni adaboru otomatis kaluar ma sude dohot tumbuk tulang na. namangan ipulut na wajibna ma iba manumpur, anggo ilehen sappuluh ribu namaila doma iba. adong namalehen saratus adong namalehen lima puluh adong tong bahat hepebg nia ilehen ia sajuta, <hesitation> inma i pamasuk tu pinggan i pala tu kara-kara i tutup an. radonnon manomboi mulai non jam lapan borngin sampe non tu jam sada namarpokat on anggon anak nia dottong nagiot kawin, <hesitation> dung salose dapot non acara nai sanga hari aha, isi ma itentuon do sude i, i tentuon aya ni si adaboru, hari on acara na, ipio maitarsongon isewa ma bulang i. Tulangon, nasusahan piga tulang nia anggon namanumpur do iba sude inda nabisa saratus dua ratus, nasakobet do giot nialai sanga sadia dokkon alai sai ma <hesitation> iahaon i naidongkon i, <hesitation> ipakumpul ma tulang na sanga piga, sadia be aha de naguot tabusan di bere on nia, <hesitation> itabusan abit ni alai, lamari ni alai, i ma i pakumpul <hesitation> aha ni alai keperluan ni rumah tangga ni alai, napala tanggung jawab ni tulang guarna. songon nahuida mattong di huta soni ma bahat, tulang nia mangae ma, dong nadigadeon nia oma kareta nia demi babere niaon, son dia so meriah, inmantong bahat do meriah-meriah tai copat marsarakna, ido naborat. adong tong baya sampe natobang nihalai, dihargai halai pernikahan loja orang tua nihalai namanjalaki hepeng i, godang tuor na, tuor na pe godang-godang ma. adongpe ola acara-acara i bahat, adong tong tambana.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 Boru tulang ku nia. inma nagiot ambaton i boru tulang. boru tulang nia nagiot kawin on. adong ma non si alak lai on ma mambuat boru tulang nia on, sadia ma nai pangido nia sai ma di bayaran, ha anggo adong do nia nau tabusi do badak nii mulai sian bujing-bujing sampe kawin ia di oban ko, gonti majo hepeng ki nia, i sapaan ma sadia lai hepeng mu nakehe manabusi badak nia najolo ninna. adong do <hesitation> lima kobet nia in ma nagiot bayaron i, madar-dar juo si alak lai pala acara-acara sonon nasusahan doi mendingan oban kawin lari, sidung, na aha sajo maia pabotoon nadioban do akri boru ni <hesitation> sada-sada boru i tu rantau an i, nadong acara soni be, acara menek-menek doma i rantau an i, so bahat halak malojongkon boru di hitaan, anggoitong <hesitation> di sapaan godangan doma tuhor ni daboru i dari pada etong-etong mulai sian menek nia jajan nia, naugodangan doma tuhor ni daboru i dari pada tuhor nia. So bahat halak on malojongkon boru, lojongkon tong dapot na murah, mailojong kon, i paulak non mamaila ayah nai, soni buse ma, pala acara-acara pernikahan mandailing on nasusahan, sadia i pangido ia sai ma bayaron, mending di lojongkon boru nai sidung, akkat ma baju mu tinggalkon ma <nestotation> abit di alak tulang sada dohot amplop, niba ma, in ma pala acara-acara holong tong roa niba tu sada-sada boru i, son dia mattong na kuat niba, anggo na i paturut tong adat i madar-dar masuak caku i. sabulan dua bulan mamaccit ma ulu i natahan i, horja do nagodang, nadong sitokohon niba marmara do iba i kan, akka nahebat juo do pernikahan i pala horja, godang-godang tuhor na, sadia ni umak nai okkon dibayaran, di tawar pe nara, loja do iba pagodang-godang i nia ma tu iba, tai son dia ma, giot kawin. Son dima, inma pala acara-acara dihitaan pe nasusahan, mulai namarpokat itanggung ma sude sigaret ni halai. marpokat ibaki aha sude itanggung ma sude sigaret ni halai, naiba ma mananggung na sude, naung godang ma tuhor pengeluaran mulai sian aha na aha sude acara sampe dung sidung i etong-etong dung kehe do sabun-bun pagae dung di gadiskon, naung manajalaki aha on, pambayar ni tuor ni boru on, attong nai sewa do sude mulai sian baju na pargotti baju piga kali acara i, na di sewa do sude, sude ma isewa do magodang, bahat hepeng niba momo ilala, muda nda bahat lek icari, apalagi tong baya boru sada-sada sikola na bidan nadaibe. kehe ma saba na sattumpuk i i baen umak nai i, padahal natinggal o di sabaan na tinggal di kobun an bage do, natu sabaan do, waktu bujing-bujing ia i baen sikola bidan, dung kawin ia nda jaid bidan, jadi parbabo do ima manyuan di saba ni halak an. Tandang ma dar-dar do iaba sebagai laklai. in ma apala di buat <hesitation> na pala adong sikolah na, baen na bidan na aha sude tong kan godang ma tuhorna, sikola pe sannari sikola SMA nara do godang tuhor na pangido umak nai, padahal andisabaan o ba nai najeges karejona, on nadong mabiar do iba mambuat boru dihita an, makana genan do halak i mangalarihon boru bahat tu tano pangarantoan an, tudia ia mangaranto tusi ma ilarihon ia, tudia ia tong mangaranto adong na tu pakanbaru tusi ma i larihon ia, boru ni inang tai. mendingan i lojongkon dari pada i sapaan, anggo isapaan mamiskin do iba ibaen umak nai i, in ma pala mambuat boru iba di hutaan marpikir do iba, au pettong nda ra au i.